אַגְמַל וֹרְדָה שְׁפְּתְהָ כָּאנְת פוּחַד אֶלְבּוּסְתָּאן דִּיַאל אֶלְוַרְד פִּמְרַאקֵּש פִּלרְבִּיע דִּיַאל אֶלְעָאם לִיפַאת אַה כָּאנְת וֹרְדָה חַא חַמְרָא וְכְּבִּירָה אַה כַּאתְמְלִי בְּחַאל כִּת כַּאתְלַמְע בְּחַאל אֶשְׁשֶּמְשׁ רֵיחְתְהָ אַה אַה זְוִינָה בְּזַאף וְכַאתְכַלּِיך תְּחִס וְאֶלְרָاحָה תְּחִס בוּחַד אֶלְרָاحָה וְאֶסְעָדָה כְּנְת כַּאנְמְשִׁי לְהָא כֹּל נְהָאר וְגַאנְהְדַר מְעָהָא פְּסַמְת חִית גְ'מָאלְהָ כַּايְכַלִּיך אַה אַה תִּנְסَى אֶלְהֻּמוּם.